زه د نل اوبو ته ترجیح ورکوم. ځکه چې د نل اوبه د چاپیریال ساتلو لپاره ښې دي. د بوتلونو تولید او د پلاستیک استعمال د چاپیریال د ککړتیا لامل کېږي. سره له دې، د نل د اوبو لګښت ټیټ دی او زه پوهیږم چې دا د حکومت لخوا تفتیش شوې او پاکې دي. د نل د اوبو انتخاب یوه معقوله او د چاپیریال ساتنې لپاره ګټوره پرېکړه ده. د بوتلي اوبو تولید په پراخه کچه پلاستیک ته اړتیا لري، چې بیا طبیعت ته زیان رسوي. د پلاستیک بوتلونه اکثراً د بیا استفادې لپاره خپل ځای ته نه رسول کیږي او سمندرونو او ځنګلونو ته غورځول کېږي، چې نه یوازې چاپېریال ککړوي بلکې د حیواناتو او نباتاتو ژوند ته هم زیان رسوي. د نل له اوبو سره، نه یوازې د طبیعت ساتنه کېږي، بلکې پیسې هم سپما کېږي. د دې ترڅنګ، د نل اوبه په ډیری هیوادونو کې تر سختو معیارونو لاندې وګړو ته وړاندې کېږي او پاکې او صحی دي. اکثر حکومتونه د نل د اوبو کیفیت ته ځانګړې پاملرنه کوي، چې د څښاک لپاره مناسبې وي. د دې ټولو دلایلو پر اساس، د نل د اوبو کارول یو دوامدار او سپماکوونکی انتخاب دی.